بدأت في تعلم السباحة عند سن الخامسة، واستغرق الأمر مني بضعة أسابيع أو شهر لاكتساب المهارات الأساسية، أما بالنسبة لركوب الدراجات فبدأت في التعلم عند سن السابعة، وأتقنتها في غصون أيام أو أسابيع مع الممارسة والدعم الكثير من الأهل والأصدقاء.